Maan cel ndok kuman maana. Maan de ta bo ŋgal buteyin tə. Mooŋge ŋgal butey da amanda degenaʃ, aw ʃirkiɲ baadeɲa. Garbo ŋgal maarda. Woo oo de javelə ohoko gar bena, oho margət kuruu nom saafi noma de tabo. Gmaʃ man tə ndokiyo. Tə ndok caa woo, wo komo ɲen. Ʃamlaŋg an butey na mal en butey ʃan oho margət. Ʃann ʃirkiɲa odomm oodom margaɲ kor kom pəley naʃ. Woo, wo ayi kow khalas ayi ko. Ɓaar na kamerune ka kam ŋguley naŋg ŋgal ley tə naŋg kaw koka ŋgaliki kə ŋgar baata. Ta adar kiɲ ŋgal ŋgos koroo ɟo khalas. Maane de taboo mabe biney nda. Moŋg ya maan waskan maan oho waska wo kee. Tuwa tara martə tifoyid ge martə ŋgal koɲ ge martə ŋga <hesitation> ŋgal kos.